ko nbawai mi in saki e ɓaccaku am ko mi yejjitata ballai wodi duddi kam dimi yejjitata daga baccaku didon har hanɗe diɗon nder gite am miɗon sittora lokaci njangaimi islamiyya e tokki bacci lokacin yel ngel dun noddai yam islamiyya to woodi adda am goddo yahaya, Hoshi paala am lowami ndiyam yo mi tokkimo islamiyya. Min njahi islamiyya mun njayi min garti weti tokki moni min njangi min ngarti to niii puddirmi yaaki islamiyya am ɗum jettiyam ɗun yaari am islamiyya non bo ngammika dilluki hanko adda am mo tokkotomi emi njaha mo sakkini islmaiyya ngan mo dali yaki min bo ngartumi mi sakkinai nga emi yaha e mi yaha har mi wadi sobaɓe bawo dai ngammi ngammi sobaɓe be nyata islamiyya <laughs> sakkin mi nga, nde, sakkin mi nga emi jodi, emi jodi sai ngimi kai hunde nde taa nde yaata. Ngan lokaci yel ngel mi sakki islamiyya ko juluki naa mi julai mi yejjitata hunɗeɗen ko julde naa mi julai. sai dai to min njahi ladde min ngarti boko kam mi yahai amma islamiyya na mi yahai nde dum yaarai yam bo, nde dalmi yaaki ɗum weltinaiyam de ɗum sakkiyam. Mo yaha ladde mi warta alasara mi joɗi jabe balɗe min kirki mi hota. Bawo don ngimi kai be islamiyya amin ndadiyan sosai be ndoggi be ndadiyam to ko juldema na mi julaino sai ɗaccumin yan ɗeɗen maghariba, mi nyittoyi luumo sai ngartumi ko shumi faadu nangumi njulumi mangariba nde njulumi magriba isha wadi njulumi isha mbalimi. ɓawo don njoti islamiyya, to nde ngartumi islamiyya ɓawo doofa mi daraki Har min puɗɗi yaaki musabaqa min ngaɗa nder gelle miyanma min pu'ita mun ngaɗa munyama to har ngarmi ɗum wurtodolo e amm a'a min njahai waawa ɗum wadai musabaqa na reshe a'a min njahai musa baqa na jiha min garta min njahi komi min njahi nafada to e ni ni hunɗe nde to mi siftori islamiyya ngan na ɗum yaaran ɓaccaku am yaayi yam, ɓaccaku am yaari yam to hunde nde na mi yejjitai nde miyejjitide bo to mi sittori ɗum dalmi yaki islamiyya sai dalmi julde dum hori kenan bano islamiyya kam hanga, njulanai mi ko bo goɗɗum fere to sai dalmi yaki islamiyya ngan gaba goo mi dali yaki islamiyya, sa ɗaccumi juli ma to sai njimi kai hanɗe nden nde fotta naiyam. Be ngondumi e islamiyya ben sai miyi a be ngarti. ɓe ngonda-ɓe mi wanda e islamiyya bo hanɗe bo mindon joodi emin ngewta emin ngewta goɗɗum dun wada ka fijirde alasara to jenma wadi dun wurto huro dum hiri himina nbimi, shaka nyaloma ngurtimi islamiyya mi wuti islamiyya sai taumi e dun jangi jangina edun jangi jangina sai mi ndarabe muwawa saboda mi ɗacci yaki tow ndemi wawa hunɗe nden sai nde wadi ka naawankiyam e nde nawanayam e berde am. Daga don ngimi minbo mi fu'itata mi dacci yaaki islamiya ai dai to daccuki wari anma mi wurto ngam mat non mi fuditata mi dala yaki islamiyya. Sai ngammi ka yaaki islamiyya. Nonni e min njaha ni emin yaani e baccaku emin njaha emin ngewta emin pija edum wada hayaniya har min saali sannan bo baccaku ngu neddo yejjitata neddo min njahai ladde on njahai kosde, nngarton shaka ngaloma naston do ngorto don naston do ngurto don hunde nde jon haka nirmi wawata e mangu am. Anma e lokaci yel gel mi nsnta komi miyaha mi hoshoya Yasi qarfe goma mi walanaa mi hulai komi amma joni ɓawo julki isha miwolwata ma yaha togo saboda mi hulai hakkilo wari anma nane mi wurtoto mi hewta qarfe goma e Jemma mi wawai mi yia qarfe goma mi warta na mi hulai komi;. Amma joni ko do edo m wawata mi yahaya to Jemma wadi saboda mangu wara niyam mi andi bone ɓanɗu am mi to mi juuli ishabo na mi wurtoto sai bimbi saboda mi andi to mi yaabi do dun bone to mi nasti do mi fototiri e hunde nde wooda ninnon ni to mi siptori ko ngadaimi e baccaku mi wawai mi wada dum naane wala ko nanaimi anma jooni wada ka jalnukiyam entare e nda jalniyam endo jalnayam mudanada midala mi wawata mi diddinto noi sittomidon fuu hunde nden sai ndewada ka jalnukiyam.